Borong tu biaso e mbuat sarang e tu pakai lalang kalau dak tu pakai ranteng ranteng cak tu kan biaso e kan uma uma borong tu di pocok pohon cak tu kan pohon ape bae sih bebas cak pohon rambutan pohon mangga cak tu biaso e di temui kan ye tu biasoe muat e tu kan pakai ranteng teros abes itu di e di lelet lelet cak tu abes itu ye nak mekat e tu biaso pake kotoran e pake taik e kalo dak tu pakai air ludah e kan men dak pake lalang abes pake lalang abes tu pake ranteng pulek maken kuat biaso e kan borong borong tu e <hesitation> karne ye tu na ape kak mbuat uma e tu di pocok pocok pohon maken dak kalo dibawah kan otomatis di kacer kacer ayam cak tu makek e kan borong tu biasoe dipocok cak tu kan buat uma e tu